इटली म सबसे विश्व धरोहर स्थल हवे। जो हर कुल अंठावन टे हवे। इटली के आकार एक बूट जैसा है अउ दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी इटली म हवे।